komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld segjum við frá aðgerðum ríkisstjórnar Íslands í loftslagsmálum og heyrum í krumma sem kann mannamál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 ríkisstjórn Íslands kynnti á mánudaginn áætlun um það hvað Ísland getur gert til að koma í veg fyrir meiri loftslagsbreytingar í heiminum árið tvö þúsund og fimmtán skrifuðu næstum allar þjóðir

heims þar á meðal Ísland undir svokallaðan

það er samningur milli þjóðanna um að passa að loftslagsbreytingar verði ekki of miklar til þess þarf að minnka losun gróðurhúsalofttegunda gróðurhúsalofttegundir valda breytingum á loftslagi jarðar og náttúrunni og við höfum fjallað um þær áður í

að minnka þessa losun þarf að nota öðruvísi orku en til dæmis olíu og bensín sem knýr marga bíla skip og flugvélar í áætluninni eru tvö aðalmarkmið orkuskipti og kolefnisbinding nú ætlum við að útskýra þessi orð orðið orkuskipti þýðir hér að skipta yfir í orku sem mengar ekki eitt af markmiðum áætlunarinnar er að hvetja fleiri Íslendinga til að nota bíla sem ganga fyrir rafmagni frekar en bíla sem ganga fyrir bensíni eða olíu ísland framleiðir mikið af rafmagni með aðferðum sem menga ekki til dæmis með kraftinum í rennandi vatni ef við notum það til að knýja bílana okkar mengum við minna og þurfum ekki að flytja eins mikið af olíu og bensíni kolefnisbinding þýðir að reyna að draga úr gróðurhúsalofttegundum í loftinu það er til

dæmis hægt að gera með því að gróðursetja mikið af trjám tré og plöntur breyta mengandi kolefni í súrefni það er kallað að binda kolefni í dýragarðinum á Hólum býr óvenjulegur

krummi kom í dýragarðinn fyrir tveimur árum hann var þá slasaður og fékk aðhlynningu hjá sem á heima á Hólum hún heyrði einu sinni hljóð sem hún kannaðist ekki við svo heyrum við

rödd og það var bara alveg eins og

maður sitji heima og heyri svona krakka leika sér maður heyrir

röddina eitthvað fólk að tala ég var bara skíthrædd og fann bara

fyrsta sem hann sagði er hæ mamma og alltaf þegar ég kem út á morgnana

hæ mamma hann getur sagt ýmislegt skemmtilegt þegar hann langar til krummi talar samt ekki við hvern sem er og gerir það bara þegar honum hentar það voru heldur ekki allir sem trúðu þegar hún sagði frá því að hann gæti talað en við skulum svo leyfa krumma sjálfum að eiga síðasta orðið

kirkja í New York í Bandaríkjunum hefur ráðið kindur til starfa í kirkjugarðinn kindurnar sjá um að snyrta grasið á lóðinni í kringum kirkjuna þær voru smástund að venjast því að forvitnir borgarbúar vildu fylgjast með þeim í gegnum grindverkið þær eru greinilega orðnar vanar og eru bara hoppandi glaðar með nýja starfið við þökkum fyrir okkur í kvöld